ס'איז דא אלע מינע זופן, פון ארום די גאנצע וועלט. ס'איז דא מאשרום זופ, טשיז זופ, צוויבל זופ, פרוכט זופ, <hesitation> גרינצייג זופ, מייערן זופ, <hesitation> סקוואש זופ. וואס נאך? טשיקן פלייש זופ. <hesitation> נאך דעם איז אויך דא בהמה פלייש זופ. און יעדע יעדע זופ, האט זיך איר אייגענארטיגע טעם. <hesitation> איך פערזענדליך האב זייער שטארק ליב מאשרום זופ, גראדע איז טשיקן זופ אויך זייער, זייער, געזונט פאר ווען מ'פילט זיך נישט גוט, אדער מ'איז נישט געזונט. טשיקן זופ איז קרעפטיג, און איז זייער געזונט.